କିଵୀ କୈମିଟୀ କାମା କରେ। କିଵୀ ଚୋଟା-ଚୋଟା ଆଲୋ କା ଦ୍ଵାରା ସଵୀ ଏବଂ ସବ୍ଦ ଦିଖାଈ। ଜାହା ବହୁତ ତେଜୀରେ ଚାଦେ। ଏହୀ ଆଲୋ କା ସବ୍ଦ, ମିଶୀ, <hesitation> ଚଲଚିତ୍ର ଅଥଵା ଟୂନ ଜୋନାଈ ଥାଈ।